Duncue dël pais d'la Corea del Sud cunosu pa vaire, sai mach che al e sempre staita ëmpegnà ën 'na specie d'ghera cun la Corea del Nord. La gent al e famuza për ël balun, cuandi l'uma giügà vaire d'ani fa ch'al an damnie e dall'epoca <laughs> se dis che ses coreano se spa propi ün amis dë l'italian